Si praticament ëntà tiré fora ël pachèt dël surgelato dal cungelatur, pöi dopu a së büta ënt ël piat, pöi dopu a së büta ëndrinta al forno, però ëntàëntà prima serni la temperatüra e ël temp e pöi 'na volta ch'al a fini ël temp chë a së distisa ëntà tirelu fora, però fe tensiun a pa brüzese